Igny koa moa zany da e karazany e kamafa ane vazaha izy igny mora mandaitry ame laposiera tonda sotomigny ambanimbany ne fandria agny ambanimbany e seza agny apetrakinao eo avao igny tonda sitominy lasitagny aby e loto ambany gnao igny zany mora fampiasagny izy igny zay e mahasara an'izy igny.